Warna ia so na mete ma awamanenen so na awafandele bunga anana la bunan ala. Te bunga sila udan na mai fo labuna so na baun na warna ungu. Fe'ek neme ndia mai so, na sabu nadiuoek al, ma handuk al ma a koi a sepre na.